Bravu! Iu nun avissi saputu rispunniri megghiu. Si vitti ca tu canuscevi bonu lu discursu e pi comu ti cumpurtasti e pi chiddu chi dicisti, facisti fiùra, si capìu ca lu to’ cumpurtamentu è chinu di saggizza. Quannu unu nta li discussioni è priparatu dici cosi giusti senza jittari ciatu ammàtula. Spissu tu parri quannu sai li cosi e stai zittu quannu nun canusci bonu li discursi. E’ chistu l’avissiru a fari tutti.